Au lebih hele lebih baik au terjebak nai pulau esa mesak karna daripada au harus terjebak no au <hesitation> musuh.